Sɛ mohwɛ m'ahoͻdzen no a, megye dzi dɛ aberbiara no, mubotum anantsew etwa akwansin du dze kɛpem duebien. Hͻ na m'ahoͻdzen botum. Na sɛ menntum so a na magye m'ahom.